Kà raha ôhatra iala amy fihinanagna hegna lava be regny zay, maro hanigny manjary <hesitation> rô mbo manjary asolo hegna izy e. ôhatra sésame le voadisa regny, igny zao manjary <hesitation> atô solon’ny hegna koà zay raha tiàn-tegna aharo azy ih. De pistasy regny, regny manjary koà. Ranom-banille, vanille i koà, igny manjary <hesitation> afangaro koà, masolo hegna, masi-sady mampatsiro rô koà igny, masolo hegna.